באש תخلְק חִסאבּ ברִיד אלאִכתרוֹנִי שַּחְצִי, חאצכ תדכּ'ל ללמוּקע דיאל מְזוּוד אלחִ'דְמָה דיאל אלברִיד אלאִכתרוֹנִי, כתדְעַט עלא אינשָא חִסאבּ וּכתעַמֶר אלמֻעטָיַאת אלשַּחְצִיָה בחאל אלאסְם, תארִיך אלאִזְדִיָאד וּלעִנוָאן לִי בּעְ'ית, מןבעד כּתכּתאר כּלִמת סִר קוִיָה ותְאַכְּדהָא, ומן כּמלְתִי כלשי, אלחִסאבּ עאדִי יכון ואגֵ'ד לִלאסְתעמָאל.